Áwọ ákṕewọ m̃mieṉ ná ńkpon ĺlúng ámi nḱá ntéfén nkébá mbémiśọ ámí ḿkpọń Ńtié ámí nkàdé ánié n̄si ílád yéṇ ikáde Nẃọ nkénám utóm <hesitation> mbọ akúk Nkáma nwám idém ami Akpede atie, ágẃọ áwọyien nḱpọn ḿi ká uḿiem keba ayede kiyiehe se ama Nẃọ nkénám, aẃọ akpésió aḱpọ́h́o ánóyien ńẃọhọ mḿa iká nwọ nkã ntie adehe ńkpéká de. Nkékúd utóm nnám mbọ akúk nkámá nwám idém ámi nńe úfok ámi. Akpéde átie nda nche ayédé ké itie ádé idéhé nśe ńlika, nwóhó m̃m̃a iká nsúk nwo ḿbá ke nté nkébá ámi nsúke mbá ké llúṉg annciṇg ámi m̃mi ṉkã idáh́a abák ákon, nwo̱ ńke nam, útọm, m̃má ké nám utom ade ābọ akuk, nkámá nweim idém ami, ḿmá-nun-ntié ké Abák áde ñnám útọm ade núng nkúd ke menun nnam utọm ádé ánu̱n áde sé mḱpeyo̱ng, nyon ndi ufọk nnáyu̱n nyọn nli ufok atá nfo̱nfo̱n kpe̱de̱ ami nyọn nlígẃọ úfoḱ ámi áyéde ké Ábák ámi̱ nkébáhá de ámáfón, ṉne̱ ámi ntánún nká-dé núṉ nkénám út́o̱m ádé nsuk mmo nnam útọḿ ade ṉtélé tútú anye anuk ágwo̱ íni̱ se ami núng nýóṇ ńli̱ itie ami̱ nketo̱o̱ ńgẃo̱